Eyei ibere ebego corruption. arai ibere be corruption alaalaar kolong anakopit akop na ikoni kenya tokona elalal ibere be corruption kwansa ngikapotok corruption ipanyio wadaana meere tani ngikankok make. Lanyuni iyong paka tani nawi eyei ibere nibeyo corruption. Corruptiuon eminion nawi arai aludee eya. Ngide lu eminae akidwan luche. Inyuni amar agidakin ngide fulani ibere be ati ngiche mau arai ibere ngini corruption ataktak ngide ngulu alukarikok ebunitor corruption arai ainanakin ngitunga ngaropijae. kuliko iyong adukokin ngitunga ngulu ebarabarak iposi alobarbar aluput kirika itaan nakook nebuni moi tani tosubak ebarbar ngolo. Ngaropiyae nguna kuliko iyong adukokinia ngutunga torukou iyong itaan edukitor awi nakeng. Arai jik awi meere nabio emchezo awi jik naapolon. Eroro ihere be corruption aar ngitunga. Ayau corruption ayan akamu atoka gitunga kotere ibere ni ebeyo corruption lanyuni iyong akiraar na erameere ekura eyei corruption ekokoyo ekura tokokoa jiik itaan nipanyesakete ngitunge torukuo iyong ngesi moi iwiningat nyo ipanjakina kaneni corruption. Ibunio nakwake tololo anakijijio nanake ngakimak ngamia mbilii kotere iyeni iyong kenyuo akimat ngina turukau mia mbiki eyai lopuko keng kenang nabulot kitachakak iyonh akura ngina. Kuliko iyong abunere akisuror ngitunga atamar asubakiria ibere be ati. ngaropiya nechamakinea iyong isubakinia ngibarbarea tokor iyong alobarbar na irimunotor kangitunga nanak mia tatu tatu. mia mbili mbili kuliko iyong akuwakin elaam lobarbar tatakan ibere nioanye iyong. Kiyeneta iying ngitunga ng’alinyaba ipos iyong pa amineto kolong ngitunga etaabia na irareta ngaropiyae totoka ngitunga pas. Sasa ibere be corruption erono saana ewanawanant ngitunga. Ngikarikok kwansa ewaniwanarito ngitunga lu erikitoe lu obeyo ngikarikok teeka itaan ngaropiya tayaka todokia ngikieny tolasio nakopin nacheo tolot nakop angimusungui mam taniu nedukokio ibere tabni ipei. akirimit lu edunia mam tani ibere ipoei ipanyakinea iyong tani ngitunga tani ngitunga. Corruption jik corruption ipanyo. Kiloto iyong tu akianyuri ekaas. ngitunga lukadak tokona amamakatar ekaas kotere lanyuni iyong itaan ne emamarak ekaar tarai isomat corruption. lanyuni iyong igiritae itaan be agieli itaan ekaas nisomat tani dae. sasa ngakiro na corruption nguna eumisasi ngitunga saana aeyei ibere insecurity erika insecurity erika ngitunga. Irari iyong moi earitae itaan be ati kotere itaan en alosi kolong kichatingata kangitunga anibere anebeyo online. interact kichatingata ngitungalu ani akwaar nereamatar kona taarae itaan ngini kura iyong atamar aar ati ibere ngini eyaunit ibere be rape cases. Ibere nebeyo rape cases elosi itaana kirapinga itaan ketere ibere niebeyo insecurity. Elala insecurity kane elalak jik. Kofere ngitunga lukaalak eraerao pas ini ebunoi itaan alokaas nakware taarae lotere esakio ademaria ibere be ati. inyuni tani itaan eari itaan pas kotere jik ibere niemam tokora ibere nibe insecurity eya ngitunga enyaritae ngipokot ejieta ngitunga ngulu ka ngiturkana. ebuni itaan torem ngibaren aitwaan toreem jik tolema daang na kibar iyong kotere ikon bere. Kotere ibere be insecurity alalaar saana jik aloitunga. alataar noi iyong atoka ngitunga ibere be insecurity. Irari iyong akotaun ati be ayakasi ngichokorae aluwae edichete itaan taarae. Kotere ibere nibeyo be nyo insecurity erono ibere be insecurity. Erika ibere ngini emaisha angitunga erika jik noi ejika nakolongabunio iberebe insecurity atoaka ngitunga obuni itaan tokoko awi nakon ani irumunete itaani ngini tayakara nabo moi talachunae kama ekokolan jik lo arai kingolikin eyenio jik tsni naparan kotere cha insecurity sasa abala ayong ngakiro na insecurity nguna ewanito ngitunga vibaya saana echa. akina ingdikinio ngakiro nguna araraeariarao ibere ngitunga ewaak jiik nalup abala ngitunga lu eweikinito ngakiro na security ngana kingolokis ngakiro nguna eyei ibere ni eneyo poverty emaskinen eboot ibosit ngitunga kalalo arai itaan jiik ekebootonit lanyuni iyong ekasukout eyakar ngido lakini awanwania eboot saana etomojong noi mam ngaropiyae eyakar itaan mam tani akimuy mam tani ibere ba nyo tani ngaki mahali ne esakario akamu eboot jiik lo enyami itaan torumo erono ibere be eboot jiik lo enyami itaan torumo erono ibere be eboot eboot tani eyaunit akamu na. Tadauni ngiboren ani edaun ngibaren kiboot jik. lanyuni tani igielanari ngiboro kon anauri togielana kotere akoro animoi kitoting eboot kinka jiik eboot niti eyari. erono ibore be boot erono. ranyuni lyong ngiche tunga elosi itaan kisoma anikokini kimek esukul kotere emangaropiyae eboot jiik. kimek itaan esukul kotere eboot bu itaan kisiek nabo akihustlengare bu itaan akipany nabo ngikasia indichichik sijui akilat ngionii. Sasa abala ayong ngitunga cha lu epupete ngakiro ngunu. Potu cha kingarakis ngitunga lu kotere awaniwania eboot awaniwania ngitunga vibaya. Esika ibere ngini erika ngitunga paka tania ayaka population angitunga kop kotere eboot jik luo arai eboot. poverty etokete ngitunga kotere tani ibere ngiri. etokitokete ngitunga pas. Eayacbhitibere ngiri aremo katikati ngikabarak ka ngitunga luibosti. Kofere elosi itaan akoko kotere nyo engopikinit akimiy. elosi akoko akimiy aneenangiama kidichae taarae sasa abala ayonga ngakiro ne eboot nguna. Akiy robooha kingarak ngitunga kena tabara ani ibere ni irikari ibere ngini ibere ni ebeyo aweikin emosom lokon towoik jik torumo taany moi ekaas bu jik telema eboot ngoto bu iyong kibablelisha lou toduk yau ngaropiyae yau jik ngiborodaany nikolong tani amam eboot ngolo aararae kolong ngitunga lamojong lu lanyuni tani ngitunga etoekete mapema kotere eboot totoon itaan jiik at early age eyakar itaan ngimwaka ludiochichik kotere eboot mam ngaropiaye na imentainingae itaani ngini emaisha lokeng eyei ibere be ichumi adoka kolong ngiboro ibere nikolong nikolong eusao amisini abu aliwormia amisin school fees eshutinga kolong ayaka kidiami lanyuni iyong tani isukul ni kawaida lanyuni iyong ebeyo tatach ngaropiyae nakaalak paka tani kipiyo ingarakinosi esi kirai alomaisha alaleo sasa abala ayong alimokini ngitunga ibere ni ebeyo. Heyong ngibo luadok. adok ibore be akirnet. akimiy adok. adok kolong akimiy. Adok kolong ngiboro ngulu kotere emaisha tani akuraar nakulong aloso ngitunga akitetere kaama. ngikapolok nipiperiete ngitunga. tarai ngikarikok ngukolong alemunitae kingarakis ngitunga taanyut. tobongunebei angiboro kop. Aluwae anyut kolong ngitunga eshida.